في يوم من الأيام، شاف طفل باب غريب في غرفته ما كان موجود من قبل. بقلبه الصغير يمتلئ بالفضول، قرر يفتحه. أول ما فتح الباب، لقى ممر مظلم يوديه لمكان ما يعرفه. خاف وتردد شوي، لكن خطا خطوة ودخل يكتشف سر الباب الغامض.